Omman ni e dow kittal illal mi joɗo leso ngam ta joɗaake e dow ekkitalla furnan koyde maɗa un waɗaata.